छलनी के इस्तमाल खाना पकावे छाने आउ करवा चोथ। के पूजा में करल जाईछे आउ एकर इस्तमाल आटा। सुजी आउ जिसे सुखा समान के अलग करे में करल। जाईछे आउ एकर इस्तमाल आटा मेंसे चूकर अलग। करे खातिर भी करल जाईछे तरल या चूरन खाद। समागरी के छाने खातिर भी करल जाईछे आउ। करवा चोथ के वर्त में छलनी से चांद के देह के वर्त। खोलल जाईके परंपरा होगेचे एकर से वो पूरा होगेचे।